Yo pa laval-mi los dientus gastu un cepillu con hilus brandus i mestura con frùol. Yo l'acefru con çarandeus en reondu unus menutinus. i No se te passi la luenga i el gastal hilu diental. Assín lo hagu yo, ara, essu no sé si assín sea comu se hazi bien hechu, qu'es lo que me perguntas. Ara mesmu tengu tolos dientis assinque no lo devu d'estal hiziendu mu malamenti, no es?